﻿ka ochi nannakaye nannakaye nadeto nadeto nabarsu amu sai ochima nanna kaye nadeto deto'a gino nabarasu amu sakaye nabarasu waɗato ƙochi nabarto sawa kwamkuwa nabartenate kwam nadanate ditama nabarte sawa ditama akigizintun kwam kwam denema dito nato ideina nada gatako nannana denekaye nabarto caraku te ƙochima denekaye nanakaye nadagataye deto nadarto sawa nabartu sai kwamma kuti nade nadagataki mana inazawa zawakaye nadoto caroku teyi caraku nabarete nabarete amu nabartu sawa nadei narakete na dawali tida ajitautte amman mashidakaye hinɗakaye. ﻿nannakaye nala soma zawa nannakaye nala soma zawa zawakaye nadeto nabartau carkuteyi ƙochima nadato nannakaye nazawa nadeto nabartau amu sai nabartau amu sai carkuma nabartau teyi to kwamma kuti nabato caraku teyi sanan wali arakin walika arakinye sanan detu kwam ma denekaye barasu carkuye sannan amuye walasarakinye tawanekaye namayagino denekaye nadeto nayaɗasine nayanɗasineno kaye yawa <laughs> tidakaye kadibabiye danekaye shidakaye nabaɗisine da nannakaye somi zawa somazawaye sai nabarasu caraku ka amu sai saikayi ƙochima kuti nadeneko nabaɗase nakaye nabarasu carakuye to sai nabarsu amu sanan shiɗi abirakin tawa nekama namaya gi hinau. ﻿mayeginaye <noise> nazawa nazawa sanan aseto charku nabarasu yawa kwammai danakaye dane nabarasu carakuye yawa nazawa nabarasu charku tekaye sa'amuye naya ɗisu to kadibaɗima kuti hinɗakaye hinɗakye namayajino nadeko nabarasu carkuye sanan nabarsu amu samkaye shekene ƙochima dakaye ajirakinye nadeto ajino deneka ajinoye nabarsu charku nabarsu amu yawa nabaresu amu yawa nabaresu amuye yawa tisu kabibaɗi nahinɗu nahinnɗitakaye nabaɗisine baɗasinakye nada abiby nada'a bib sai nabarasu charaku ka sawa ka amu samkaye sanan sanawali araki wato kwammai maku ti daneko san`amuye baɗasunaye sam amuye teyi charkuye walaka dawye nayitiƃa sai sai sai karfe belu denekaye narsu`ammu narsu caraku tekaye sai tisu tiɗisukuye hinɗakaye. ﻿ƙarfe belu kuunu na danekaya sai nayaɗanasu nayaɗansu <noise> kaye shikenan sai kabeɗi shiɗi ko shiɗa ko nazawa zawama nade to ajisu ajisu nane lafiyasu naana sunakya sheken yawa nannasikokyo to dalamewadi nada nada dalamewadi nakasesu charkuye shiken.